Mususu dɛ kar yi etɔ a ɔbɔboa wo osiandɛ wara hɛn hwɛ sika koraa a dabia dɛ ɛyɛ edwuma yi ɛde fow kar ede kɔ edwuma. Sɛ esese kaw a ebɔ kar ho karfow ho afe mpo a ɔkɔ enyim ara yie. Bi wɔ hɔ so epɛ kar koraa akɔ edwuma a innya ɛnna akyɛr, ekɔ a wo mpanyimfo nye wo rekasa dɛ ma wɔpɛ. Enya no mpo kar no mu nsɛm obi reda wo do, wo ndzɛma renyew, ntsi sɛ inyaa wankasa wo kar a anka ɔbɔboa wo. Nna kar yi a menye wo ridzi ano siesiera osi hɔ yi, ihu dɛ bo ne de ɔda famu koraa a. Mahwɛ bo no ama wo na kar no so wɔyɛɛ no "latest edition" amon kyeaaw. Wɔyɛɛ no mpo wɔnnyɛɛ hweeee biaaa wɔ n'ekyir bio. Iyi so nnyɛ ma wɔde kii ehyɛ ase ne bi, iyi yɛ ade a wɔde nsa imia a na kar no ahyɛ ase a ibotum etu w'adze. "Cars" a wɔde kii ehyɛ ase no waa mpɛn pii no obi wɔ hɔ awerɛfir wɔ no ho obowie ekyir no na oedu- ne werɛ efir beebi a kii da na no so akɔfa asɛm aba. Obi mpo no werɛfir ne kii wɔ kar no mu ma ɔtom ma ɔlɔɔke ntsi musu dɛ ebɔtɔ iyi na ɔbɔboa wo.